يا أخي إنت لا تخدم لتخلي شكون يخدم؟ يعيشك سبحان الله، خليني مرتاحة شوية خنكمل الخدمة لي في يدي ومن بعد كان عندك حكايات على احكاها، اما مش معقول عندي لازمني نكملها تو، إنت عندك خدمة برا اخدمها ما عندكش خدمة برا ارتاح وخليني أنا زادة مرتاحة، يعيشك كل حد يشد بلاصتها وقت الخدمة، وبعد الخدمة ما ننساش تعالتها ونحكو مع بعضنا ونحاسبو، مش بعد ما بقى نواحي لو إنت تمشي تروح هكاك.